Bii, bees woni sabu nefaama, ko eweni hokkita, njahi haɓre fiwwinɓe ɗiɗi mo hokka naatoo fi. Bees waɗi miijeeji fowru e ndyengal ngal.